Yo‘lda qancha vaqt sarflash hayot tarziga bog‘liq, bu ish, o‘qish va boshqa harakatlar bilan bog‘liq bo‘ladi. Odatda yo‘lda har kuni taxminan bir soat vaqt sarflayman. Haftada esa bu besh-olti soatga teng bo‘lishi mumkin.